Ya menurut kita mah binatang yang hidup di air terus selain ikan itu ya kodok itu kodok kodok bangkong, itu kalau udah hidup di dia juga bisa di air bisa di darat itu kecuali tu kecuali itu dah tuh kita juga ane juga kalau udah ngelihat kodok itu kodok dah tuh emang hidup di air dah tuh ya, iya dulu juga kita masa kecilnya ama bocah kadang-kadang kita temen temen kita pada awal-awal sih ya mandi di kali dah tuh kita ya kan, dari apa sih kita nibla aja dah tuh sambil main mandi di kali dah kan ya nggak lama tau taunya ada kodok dah tu klo kata temen kita mah lha kodok bangkong itu win gitu kan ya udah akhirnya kodok ditangkep dilempar lemparin tuh kodok tuh iya dah kodok dimain-mainin dah tu dilempar sampai bolak balik lontang lantung tu kodok, kesian juga dah tu kodok itu kalau diliatnya itu iya ampe hampir mau mati itu kodok kalau kata ini mah ya dibilangnya gimana itu buat mainan di masa kecil kita itu kodok binatang yang <hesitation> hidup di air sama di darat juga itu dibilangnya ada kenangan juga itu ama kodok.